Sikaa ne ngan aimims kuma nga mala ngawa maa timira gomnati ndan dagesawa bongtar lirs nahala kai jo baa tiiri kana sengge ba shime <hesitation> karatu nga kausawa yorma nga yoksa nga yauba wins senta bola ban sen meii me nga kau basaba nga loo nga kanggana kam b aba kwasi dada ka ban kwasira shine baa mee nga tastinim s gomnatima nab isa kam kaba pidaa wahala basa daanwa? Ngawa maa gomnati yi kang bakam nda ba wahala ban da palan sutak sutak ma lawa nda na apamtinent sanda pin nda taara nda ioo ma lawa maa nda taar wa ba kana ngan keei ba shin ea tom kokari ta kavdonago mee sem a dangtta yadda pamsaya ran gas primary certificate yage sencondary certificate yage watau na sen mee makaranta u nga tiisa tiiri daraa, dani hanbawa ale ma u nda kosa fellwa ma u kosaa wiiyo wa an kaa tom kaa baa haa ngasaba pamra hana an tomsa ndan kar tiramsa pelr nda taara wa kaa haamaba paa ra ndasiyo ban kwa haa a yab sa kawai. A tom kokari ale ba ban keesa mee ee nim national id card sabe na malan ngasa kan toan kaa tom kaa baa haa ngasa bap amra a tom kokari nga sengge lau siyo ko pama nda kekeu ko sa kaa a tom nda siyo sedara baats ban tom ba ma maamse a nots don robma daa yi keme au maasi yisa nods yay i karaa ma dora waadowe lawa nda semm maa maa msera amma nda li kaag a wiiyo me tom basaba a kunggum yadda pamsayen na tinima sa ma ka ton ma sauki fiding sam a tom kokari mee taa wine ken a ae nga ko nga to’o mee nga war ngaa kiyi kaa tyi nga badau konda an kaa faru kar tinims so pelev nda na kobamsen nda tihim nda na baame dubu pusapu pu peeve pusapu ahaa butu nda taa tinimsama ra aam nda tar ra don hana kaah yi keen mee nga niin nak iyi nga kwsi nga tis ents nga a baa tinima gomnati sama sedera ko da hana nga ti senta ngan amma a ti wawo daan mee nga kaa no wawa ban ken ka as beta pelar tinima ma’am nga kungyen kuma basa sem ae dangta bongra dam wa maa a dage ahe nda tamba ma wawo kaanawa mee nda wan dama lawa wina badaa wiiyo b aba kee mee ka ban da kwasi. Tum da ɓən keẽ ndə mee kə ɓə ndə kwasi kə ɓə ndə kwasi ndə wəraa bəsaa puturawa, ndə kad mee ɓə ndə kwasirara, kə ndə doge ɓə ndə kwasi domin nə malan tirima kaa ma ən tom kafin ngə kura ɓaa yaw ngən kawai dənda piɗin ale ngə niĩ ngə wo ngə fada ngə hoo tasa tinima kaman araha, so ngə kongra a tú senta amma ngə ti senta’ ngə rəbəd a. Tinima gomnati səma ra, atí senta meei kə ngə wa ko ngə tas lumu ko u kə ngaa kaɗ kwêěrǎǎ ge ale ngaa sengge emɓəngga ngaa sengge tonage dama ka keẽ ndən kong meei mee ndə ton bəsəbanə kə ndə tas tinimasəma ile mee ɓan na ndə bəka nyék ngêk ofe kə ɗaa sengge tonaɓəda, ɗaa sengge emɓəda ma kavma kə ɓaa tomwà, watou makarante ka ɓaa fom ta ə ɓə pu bukatu ma damuwoyi u ɓə tasə dǎǎn kadan kadanya. So ndə le kər tinima so mawâ ra dama ka ndə kau karamasəba mee ɗaa taa tinima to wâdole kə ndə ɗage mee ngə dinga kəro ɓaa kər as bəkaba adəda fiding ra ɓan kəraa ɗata peler don tinima kama ma bə sem fiding ra ɓə peler ngana ma gomnatiyâade ngwaya bə ndə laa wííiyo a adamawa. Mawâ yi ma senta, don sentaa kiro eɗiyine ɓongtəra mee ka nə kěěn ɗase. Raɓa yí kwasī ndə a roba sem nyêk ra. Yi haa ɓədbədan kwang-w-kwang ndən sensə kam kənɗə tee oro a cire a ɓon ban kama ngasa a hansə pamsə mee ndə ko ma or wǎǎdo kə ɓə ndən kwasiɓau kuna ɓən kou bubəka ɓa ngawa ɓəaas wííyo meci mee ɓaa tǐǐ yaã bəkawan kə ɓə ndə ti nemaa sin bo a ɗage ngiĩga ma ngə li nemyaãge ɗaãn ale mee ngə tomonə kə ɓə kwasí kə ti nem ɓose mee kaah yawan kuma kər wər tinima kama taan wâ ɓaa kung cac n adamawa wā nə ma’an̄ ko ngə kunggun mee ngə kungra pae təroo fiding kənas kěěwa kuna ən kunggu mee tom ngə minimini hara ngə sem ma ɓaã ra naso ngə woa dikira kə nə wo nə kanggu sal ale wo ndə hikí mue ndə tas yaa kayau kən daa tuwo a ɓaa kaba saye ma kiyi kua ɓən fom ndə kənara ko kayaa kəna yaa yisas wíí usuya kənɗau mee yi kənsasənə hana kob ko kən mee keẽ ən taa kob ko ma kə ndə kaã ndə kər bəka daidai u təfasbara yi toobəwa ale ndə ko ko ndə bəna mee kaah yi tinemen ngə wər tinima kams taan baa wos haa ɓaa kə ɓaa fədkə em ngêk ngêk a primaru ɓa nə ma’ān wina ɓada ɓə keẽ ndən kuma a fom ko kari bə ɓə kau səba bən keẽ keẽ ngə niĩ ko ndə kung bəsəba nə ma’an̄ ngawa ɓan kwagaa yora seɗe k ndə kungga yora. Local government yaãɗe ɓaa haa ɓəta kə ɓə haa ɓeta kama ndə ma ɓeta dǎǎn maa autuyǎǎde hamsi kiyi ti neme don yí keẽ ndən ma so wa nne ndə tas yaã nə mee ɓaka ha’a ndə ti nemyaãde dǎǎn sem siyo sedera hama ɓan kaa ɗǎǎte ɓan war ɗəɗa ɓa, ɓan war nga putwǎǎdo nijeris ndə sədǎǎn wǎ ɓaa ka haa ɓeta kuma kon ɗa ən fom ə ndə kwame amma mee kaah yi tin meme saye mee ûwǎ kə ngə tas-an fomi arah a ngən kaã tawo don meen nem kaaliya ɗǎǎn nə ko ɓaã ɓəngga ngěk ngə pura so ngə tǎǎyə siyo ra kuma ngə sen mee tinima taara ra don ɓaata kən bən tom ɓə ko ɓa kall karatu siyo ɓə kwan ɓawon hunsa ɓə ɗuru amma yín keẽ ngə mee ngə kong mee kə ngə tas timina gomnati ma ra a haa takardu wǎǎgo síyo ngə hũ sa ale ngə faɗ yǎǎ makwa ə nɗə senta tentenata sem senta yabta ra a ti senda ngə mee ko kamni kə ngə tas tinima tun da ko kamni kə ngə tas tinima a ti senta ngə meí mee liwa ɓaa niĩn mee kə ka kunggu, ngiĩga ma ngə dǎǎn, kə ngə fom an aa tiĩrí kə ngaa kungyǎ ma to mee ngə tí írín senta siyí kaah yín yau bəsəɓa waãne amma ngə tí ten tenato daãn ɗa ake mee ngə kunggun bama yaake wa yi kungra bəka teẽ ngəra a tom addu’a don ngə ma’â ham mem kaah ya ki yaa hamɓa re kəi kaā yi hamma angami mín ɗaa ka hama sikaaní kuma sikaage siyi ki yi ngə kwasí. So atom adduꞌa duk da wina bədaa kaba ɓə sengge das bong ɓong ra amma kaah ki yi bə don ɓə tiĩ kalɗoun ma winɛ kaba yaɗa bən wər ɓaats winsmse bose bən kwabi bə ɓən tas tinima amma waãɗo ni ma winakaɓa kən ila hansə kwang kwang pam kam kə bə ndə haa mana kən pə ɓə sengga lausiyo ra waãɗo fiyo sem bə taã yəma ra mee lokaci isi kanan, ngawa lokaco kaya yi kanan ma ai tun da ngawa bən kaã ɓə kwau ɓaatə a winabəd ndə sə nn wərsən wina ɓəda ɓə yola wa ɓən kaã ɓə kwai ɓaatə ɓə keẽ gns kiya a ɓə nɗən tomsə səba sem yabra ale kam kə ndə sengge enbəɗa kən to wà maawâ nə wər ngaa sentam wo ɓən wo ngawa avuwa a kunggu mee ngə kungu nə kə tas tinima wâ nən keẽ ngəí kə ngə tas tinima səma ngə taã yə ra domin tinima kama ngawa maa gomnati yaãde yi kem kiyi haa peler kuma nə məə na ɓongtəra ma eɗ siyi kiyi haa peler don yin sək tinima sakaní isí ma kaah yin sək tinimaa yi tauwas bəkake ra, yisem banrancin ke ko kuma yi kem ɓadba nə ma’â ɓəra, ɓedba nə ma’á ɓara ra yín sə sək tinima saãd meei ə ndə bedbisa tim da yin sək tinima sǎǎd mee ndə ɓəɗbiss maaso ngiĩga ma ngə daãn ngə edesí ai, ngə ko kau mee ngən yau tinima ale ngaa kwasi gari yǎǎge təngaa kwasi em ɓə ngga ma tonage wina ɓəngga maaye ma paage ma sauran kobbəngga matí bəngga u ngə pəta ngə keẽ waãgo ngə konggo n ɗa kongau a kər tin imawâra meen kong tin fer ngə kosaa yo̍r səms a makarantawe ma ngə konnga. Kam ngə las ngə peɗ ngə tas bə ɓan yansə ɓa ra, mee bə pamsə ngaa pid ma siyo bara tin da maaso a tom ko kari ngə dage hana ka ɓaa kem ka kungg bi kə pəts kēā waãgo kai ngə pəts ngə kung bəba ɗəmra waago ngən kong salla nɗə foo baã wiriníu wâ nən yau nə weɗa mee ɓaã me ndə tod sə sayi fer’usuən wowo u kəngaa kaã ngə húk ɓaã me ngə too siya gabadaya don kə ngə wo ngə tas tinima waꞌ maa fiding., me ngə tom mee ra fiding ngə tom meera rab, baa me ngə todsa m ngaln kərsə pəraa ngə wər ɓas fom ngə tom síya gaba ɗaya kə ngə wo ngə hoo ngə hikim ga ɓa daya ngə pu’un so ngə taã yə lau siyo ra ən bəka yi sem ma wahala mee har ngə bəmod ngə ti kweẽ raãge mee ko ka tommo kə ngə tas bəɓa to a bə kaah ən təə səsə ɓa ən bə ete, ngə fiĩ ma yaake ra don yaake yí kaã yi ngə na bə kə ngaa tas ɓa miĩga, ahe yí ma yí to yi na yaa kera mee ə ndə waã go kuma kaah riga yí tú nem isis asīn nə kə ngə tag bəsəɓa, hana ete yi niĩ ma irín senta m̍ee yi ko yi yaasə bəsa yi ko yí kaã yo yaasəra. A kad hur hur meei fer usu waãgo kan sín dira pee ngêk ka kama, kuma mee kanan kə ngə hoo ngə riga ngə noon ngə sen ma taa yəma a sín ko wani damuwa ra so nən yau nə ngə weda meí pel ngêk fer usu ka kana a war kokari duk bə ban yausa kunj ngə kunggu ən tom nə nga ngə kawai. <noise>